کانګروګانې د پستاندارانو د ډلې څخه حیوانات دي چې دوی واښه خوري او واښه خوړونکي دي. دوی په خپل بدن پورې نښتې یوه کڅوړه لري، چې په هغه کڅوړه کې خپل ماشوم لیږدوي. همدارنګه کانګروګانې یو خاصیت دا هم لري چې نشي کولای چې په پښو باندې قدم ووهي بلکې دوی په ټوپ وهلو سره خپله لاره وهي او مخته ځي.